<hesitation> Carte bancaire igny ndraiky zegny, carte hely izy i zegny fampiasaigny izy kaofa mande amy banky, <hesitation> fangalagna vôla, atsofokintegna agnatin'ny machine aka zegny izy de <hesitation> misy soratra ake de misy raha kitikitihantegna de miboàka zegny vôlantegna avake amin'ny alalan'i carte igny.